Erisomo lyaghe eryanganzire omo school ni Anatomy, kundi ibbwa yikalheka ingaminya omundu ng'okwakolirwe obo ebi- ebindu ebikakolha omubiri w'omundu, ingalheka, iyalheka ingaminya ebyalya ebyathukalya ngabikaghenda bithi omo mubiri, ahathukahika okw'eribihulhukirya omo mubiri, ingaminya n'omusasi ng'akaghenda athi omwa mubiri, yikalheka ingaminya n'abandu ngabasa bathi okwa kihugho, obwo kale ngathukasa thuthi okwa kihugho erile erilhaba omwithubutha.